Karazane voninkazo izy io zany sy raha hitako fa zakaiko avao, tulipe, glaieul, <hesitation> rose, jacaranda, <hesitation> lavande, sy aiko moa zany la izay e tena gnaran'igny fleur igny fa izay aby gn'aiko.